Kua tentape tantavi yaesa joureta uru oyeapevae jare curri jei supevae jaeramiñovi <noise> papa. frita <noise> ururupia jare <noise> jare verengena ame aiko <noise> rambueve opaete tenta rupi yepe <noise> oyeu berengena jare papfrita